<hesitation> Fiasanà eponza ndraika zany a amn fitrohana rano a: <hesitation> izy a karaha mangafokafoka malemilemy zaigny, de raha vao ohatra hoe <hesitation> ohatra hoe zany a amin'ambonin'ny lavabo akeo ohatra hoe misy rano de <hesitation> tianao alana rano io a de apetakanao akeo eponza igny sady poseposerinao a angalanao ananjy de miditra agnatin'ny eponza igny akao rano de fiazanao eponza igny de arianao ohatra rano igny, karakarahan'zany fiasany aminà fitrohana rano.